Fomba fiasan'ny milina fitotoana sakafo na fitoton-tsakafo ah, araraka ao anatin'le <hesitation> le vata tantera-kazavana amin'le milina iny ah ny sakafo izay tiana totoina de apetraka eo ambon'ilay ohatran'ny sezany keliny iny de atsatoka amin'ny herinaratra de tsindriana fotsiny ah le bokotra mampandeha anazy de mihodikodina ao ilay sakafo de potika ilay izy avy eo, de vita.